ס'איז דא אפאר מינע זעגן מיט וואס מ'קען זעגן זאכן, ס'איז דא וואס מ'קען נוצן צו זעגן האלץ, ס'איז דא וואס מ'קען נוצן צו זעגן אייזן, <hesitation> ס'איז דא געוויסע מינע זעגן וואס מ'קען זעגן גלאז, ס'איז דא <hesitation> און ש- ווען מ'מאכט א אפעראציע אין שפיטאל איז דא זעגן וואס מ'נוצט דעמאלטס פאר ביינער צו פארעכטן.